Himɓeeji ko ɗuuɗi fotii njogoo foofaango maɓɓe har sekonnji sappanɗe tati yahgo cappanɗe jeego'o, himɓe ndiyam e mbuulayɓe boo waaway njogoo foofaango maɓɓe har ko ɓuri non nder ndiyam, ngam kamɓe, ɓe ɗon mari experiance ɓe mbaaway ɓe ɓurna.